Ndisimuka pawusiku nditandika upundi pondikonile, ndiumakunji ndondo ufakilo ndifyakira ndifyaira ndifyakira, pyandifyakie nditora unswaki, ndituu unswaki ndituu unswaki, ndipukwa kumio, nditore itipu- nditore ilikumbulu ndiba kusyamba. Ndikalime ndilima ndilima ndilima ndilima ndilima! nsipaka satano ndikwanza ukuvuja pandivujire ndisika ndifu nyanii ndivikire ikumbulu, ndipu- ndipu- ndintora amakasi ndipyusa, <noise> ndiba kukuka ndikuka pandyokire, iluka nditereka imboka, <noise> pya jipye ndereka ugali ndilya, <noise> ndiba kwisova kuvajangu, kwisova navajangu ndisova vajangu kulwa lumpira, ndilule umpira. Andiwolie umpira nda kama saa sakumi nambili, ndiuja kunyumba, nditereka imboka, nditereka uwugale, ndiilya, <noise> ndivange ukulole ivinani <noise> ifideo, ndilole ifideo ndilole ifideo, ndyandiloli ifideo, kusika umuda sambili ndibau, ndibau kwigona. <noise>